E nyalde ko un danyiyam ko mi chubtata nder kyawtaare ko ceede ngam wallukiyam murna e nyalde ko un danyi yam. Mi ndaaray ko ɗume ɓuri ɗuɗɗuki, so ceede ɓuri daraja, mi chubtay ceede, to bo kyawtare nden ɓuri ɗuɗɗuki mi chubtay nde.